Hayung o kwbangma yong hai mal mata rok tongo je bongni bodol kaisa raani ni ukulogo himo. Amo hai mal mata rok wngkha piya misroom tei buruwa. Piya hinkhe kaisa birnai yong tei piya raani rok no joto bwtwui ma tui o. O piya raani rok sal o haazaar haazaar toktwui tui o. Misroom raani rok ni kaam wngkha toktwui tuinani tei bothop naikolnani. Misroom soino rok wngkha bongni bodol no banchirwnani kaam khlai o. Buruwa raani rok kwbangma bisi ni bagwui banchiwui mano tei bongni kaam khe kwbangma toktwui tuinani. Piya misroom buruwa rok bongni raani rok ni kok no khwnawui ma tongo.